அனைத்து ஆரோக்கியமான நட்புகளும் வளர்ச்சிக்கு சவால் தேவை. நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மாறுபட்ட கருத்துகளையும் எண்ணங்களையும் முன்வைக்கும்போது, ​​அவர்கள் ஒருவரையொருவர் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலைப் பெற முடியும். உங்களுக்கு பலதரப்பட்ட நண்பர்கள் இருக்கும்போது இதுவே உண்மை.